ما المعتقد المهم بالنسبة لك وتريد تعليمه للآخرين؟ المعتقد اللي أعتبره مهم هو الصدق في التعامل مع الناس ومع نفسك الصدق يبني الثقة بينك وبين الآخرين، ويجعلك تعيش حياة خالية من التعقيدات والمشاكل اللي يسببها الكذب وأحب أعلم الناس إن الصدق ما يعني مجرد كلام صريح، بل يشمل الأفعال والإخلاص في كل شي تسويه